Kiroroktet ko paisheen usiit nyi no ko- koteeche koot, ko ne ka koteech koot nyi komeny, konakakomeny koot nyi eng' in koteke usishek, kopaiis usiit nitok kora anan koyatak nyi so koname tyong'ik che uu kalyang'ik. solopiik, ang'ot ak cheliili, sokopiit kwaam. ko nepo aeng' kopaishee usiit ni nyi angot ya mache kutiririren ko uu komasta ake kopune usiit ni nyii, ikeere ko- ii- kowendi kopune usiit nyi.